Mah ma raha ataoko za kôfa nivadika fandroàka zany volohagny za mangala lamba anaha lamba anaha tegna tsara tegna tiako de ndesiko amign'olo de mitakotakosina amign'olo ake za de za avakeo itako fa magnagn'io mpamosavy nanao ody za vovozako fo vovozako fo izy igny vovozako de izy kôfa itako izy igny magnan'igny de mitady iresaka amign'olo afa za oé <noise> kara oé novovozako lay ologno de zah sadt magnagno action amin'ologno hafa ake mba ahaizan'olo oé igny é raha nampivadika za raha zay.